تجدر تختار أوجات فاضية, مثل جبل النوم, أو وججت الإنتظار, ممكن بعد تستخدم الكتب الصوتية, واسمعها بالطريج, ممكن تختار كتب قصيرة بالبداية, عشان ما تحس إن الموضوع متعب, بل بالعكس, ممتع ومسلي وكمان مشوق.